To ilgwai ɗepa̱wai ata̱miɗa ko a buni gwail ten kili ba̱la̱n ka̱pa̱n ta ha̱ptigo yekɗe kluli wonti, a'a ɗena̱m gwas o yekɗe nika̱n lubi gwa̱sa̱n nigwi, tarbiya nika̱ lubimiya a a nika̱n ba̱la̱nmi nigwu, nika̱n ta̱na̱ dlat nya guri, na̱ lob gwa̱si yekde a'a tiwo ma̱n kumti bika'a koto ma̱n la̱shi kumti bika̱n, deme ka̱n gwa̱si, yekde ilgwai mo ama̱ ɗube tenbi ga̱na̱n go bunti ni a gibi a pa̱lti na̱ tli ni a gibi, so a yenti ma̱n za̱t jwa̱si ni a gibi, a kume ba̱ ha̱p kili ba̱la̱ngo yekɗe gettli ka̱n ta̱ kopti ɗemdem tayis mw nika̱n hali gwas nigwi, tayis mw nikan pa̱t gwa̱s nigwi, tayis nika̱n pa̱t ji ma̱n ji ma̱n zatjwa nigwi. Nika̱n ɗanti gwa̱sa̱n nigwi, huidanti nisi tlo suk ilkeniya̱ huidanti nisi tlo suk ba̱la̱n a, kume abigutet ɗu so ba̱ pa̱l tenti, yenkilisi, so yek yek alami ama̱lkiye, yek buni gwail a ma̱l kiye. Ka̱i amo ayenigo kai wa̱nichota̱ bunini gwail, wanicho pa̱twa̱scho <noise> halte tikka̱ niɗa kiligini, gaskiya kunne babi wanigo banma̱n hapti gwasiɗe kiligini don pa̱twas o tamida so ɗa̱nti gwa̱si ta̱mida̱ la̱t gwa̱si suk mba̱la̱n tamiɗa, a tikgugo ta̱ buni go kume har ta̱ kamiga̱ sogo ba̱ma̱n hapti gwasi, so a ɗuknewu ate ka̱ got gwasi, so ate ka gotgwasi so mada ɗanti sukti, ma̱ɗa danti suk ti <hesitation> wa̱ni amicho ilgwe a lami na kigo yekgu yekgu yelegu gaskiya a la̱mki amika̱n, a'a ka yekla kide ka̱ la̱ma̱nye <hesitation> yek la̱kiɗe yek ka̱ wule ka̱ la̱ma̱nye so ilgwai laki yek a wule ala̱mkigwa wance yekɗe, latgwa suk ba̱la̱n suk yekka suk hanka ligw suk kan gwaiɗepa̱. Aka wudikzewu suk tangwai aka̱ kin klullu, suk ka̱ngusai ɗepa̱ wai ɗanti gwani wu, suk kangwai ɗepa̱wa kopti ji jina niwu yekka̱n a yeni ye yenigo aɗa biti ɗe lamtigo da̱ta̱ harki ta̱k ɗanɗe kiligini, don kiwo kilikan ga ha̱pi, kili ka̱n i a ga̱ ha̱pi. So ma̱da̱ ɗanti sukti ma̱na ɗanti suktide so ba̱ danga bit ilgon tenti timaa̱u a'a ilgwai a yeni tentigo gemnuka̱n niya̱ kokuma̱ nuka̱n niso ka̱ da̱ntigi sukti yekka̱ boki an ten ilgwai a yeni tentiu cho ka̱ mba̱r gwa̱s ma̱go nuka̱nni ku kuma̱ yekka̱ boki an ten ilgwai ɗepa̱ wai pa̱ a yeniwocho nuka̱n niso a'a, nuka̱n nisa̱. Yeklakiɗe nkan nisa̱ wani ai amika̱wa̱go alamanki. Kai gonwo kume tetisi, la̱mtisi tekka tliwugo lami ata̱ palak byas ilgon so ka̱ma̱n yenti byasiside ta pa̱likwuso sai ko huipi, so a gonwo na̱kgwai ɗepa̱ wa ḵayenti tetten di miwu, nukan ta̱ni gonwo ma̱n za̱t jwaskan ata̱ ata̱ kopsi, ka̱bi ma̱n za̱t jwasi so so sa sahottliyi na pa̱lti bya̱si ilgonso atimau ata̱ tliya na̱ nalu nu aka̱ yeniwu ka̱ moki ma̱lla̱ tekguna lamti gwasi lamti gwasi. Sabona yekke, sabona̱ ha̱nka̱li gwasi sabona kopti gwasi, so yeeklaki yeka lamki, wani a ba̱la̱n ge balanso, goncho ta̱ la̱manki ka̱ mba̱r gwasso. Ta̱ lamkiso amma ta̱ huikɗe bala̱n ge bala̱nso, so kume ta̱ lamkiso ma̱ ten tutti gwa̱ka̱n ka̱ yisi kume katullu gonwo tawulso, aka̱ la̱mti i a kangwai bika̱ pa̱l sa̱nma̱ sowu goncho ha̱r ka̱lam kiliwucho kai har ilgon ka̱ gwai ɗe <hesitation> tlagagwas latu. Domin ta̱s lamki, na̱k ka̱ngwai ɗepa̱wa̱i kimau ka lamtiwu, don ka̱ lamti la, so. To gonwo kana̱ la̱tte ma̱lti a̱ka̱ yeniwo tima̱u gwa̱ ta̱na̱ lamti gwa̱ abika̱ yisiso, to ka̱ lamti gwai ta̱na̱ lamti gwa̱wu kume ha̱r ka̱na̱ da̱nti suktiwu ka̱na̱ danti suktiwu so ka̱da̱ bit itgwai ilgon a gibi gwaiɗepa̱ taa yisi wa̱ni cho ta̱ lamanni ama̱go alamti, to ḵaga̱ ka̱ moyi, aka̱ yeniwo ka̱ pa̱lma̱ta lamti ilkeni gwa̱ka̱n, ka̱ pa̱lma̱ lamti ilkeni jwa̱ka̱n, har ma̱lgo ata̱ gweɗe ata̱ te ka̱ tlo gwakan, gonwo a, a, ta̱ tulikki na bi, ta̱k hul suk wa̱ni, ai wa̱niwo na̱kge na̱legeka̱n, to na̱kge na̱kgeka̱n, to nakge nakgeka̱n, ta̱pa̱l wul, na gwai depa̱ a ba̱la̱n pa̱liuso, kotiɗe ka̱ṉa lamti gwaswu ta̱pa̱l wel nak gwa̱iɗepa̱ a ba̱la̱n pa̱liuso, bala̱n na tetka̱ tlo gwa̱ka̱n dai kume har sa̱ye. <noise> Lamti pa̱lɗa ka tlogwa̱ sukti, kangwai ɗepa̱wai dalla̱gu, ba̱la̱n a gotet ka̱ tlogwa̱ka̱n, so amma ilgwai a tulli la̱mti ka̱ tlo ga̱- ga ba̱ ma̱ni suk kili ba̱la̱ngo yekde yenti ka̱nti ka̱ngwa̱i pa̱tgwas niwu suk lubi gwai ta̱ yeltet gibigwi suk nika̱n pa̱t gwas nigwi a'a, gonwo, ma̱n wutti zek a, ta buni gonka̱ a bita̱ ma̱n wutti zesi so, a gonwo ta bunso a ta̱ ma̱n klutti zesi, to kwara̱s wuttizc ma̱u ama̱nila ama̱n kanti hanka̱li ga̱ma̱n tla̱bo ten kili balan. Sa a kili bala ma̱u wutti ze gwa mago a la̱ki go wo ata̱ lamki, so kimau wuttize kili ba̱la̱n a la̱kki aka̱ la̱mtin suk bunti gwa̱si alaki aka̱ lamti, sule dan gwas suk balan, pal gwasi a laki aka lamti, a'a, dantiji ma̱n zet gwasi, gon mago alaki aka̱ lamti, to wulnida wonti juwai a laki aka lam kili balanwu, idul nida wonti juwai alaki aka̱ lam kili balanwu. So gonwo <noise> wulkan jet paṉma̱ ta pa̱liki aka̱ teniwo lamti gwa̱s tetwi, gonwo byasi kanta pa̱lik pa̱nma amma ka̱na lamti gwasgo bika̱ yen byasi gwa̱i ta̱ pa̱la̱ik wuso, so amma kume ta̱ nikma̱ pa̱lti bya̱siwu to ɗem ɗem ɗem ɗem ɗem ɗem ɗem ɗen. Ka dana tla̱kti, ka̱ ɗa̱nga̱ tla̱kti gwasi tek tenki. Mus tas yise kiyo kamti ka̱n kana lamti gwasi, to har ti mau ta̱yise ka̱ lamti i a ɗak kangwai ɗepa̱ bita lamkiuso lamtisi aluk ka mbatili, ala̱k ɗetka mba̱tli, mba̱rtli gwasi la̱mti ala̱k da̱ tutti jet jet jet aka̱ yeniwo tima̱u ta̱luk la̱mkiyi na̱k gwa̱dɗepa̱ kima̱u ka̱na̱ laa̱ti gwaswu sabona ka̱ pita̱ kopti gwa̱s dem dem ka̱ da̱nga̱ kopti gwa̱s ɗemɗem. Gonwo ɗon yekke don ta̱s la̱mki, kima̱u na̱k gwa̱i ka̱ la̱mtiwu, to kume ta̱ la̱mkiwu aka̱ yeniwo tulwi ha̱r aka̱ ha̱r ilkeni, so kune ka̱ ha̱p ilkeniwug aka̱ yeniwo ka̱da̱ da̱nti i to ka̱ da̱nti gwai ka̱dewu ka̱n ka̱li ka̱n kayisi ɗe ta̱ lamki ko ta̱ lamkiso, domin gonwo lamti ga̱ wul duniya̱ niɗa̱ a gipi, gonw kilisi a lamki na̱wul duniya na wul an gwa, a gn ka̱ lam kilisi na wul an gwa̱si, mus jwisi wo niɗa, kuma ha̱r la̱mti ka̱n ga̱ gem go na ilgon nikɗa na ilgon nikɗaso ba̱ lamti, ilgon a hula̱n sulati a tima̱u bi ma̱lgun a hula̱n suati so, mus a̱mma̱n mi yare ga̱na̱n kume ha̱r kili ba̱la̱n lamki wugo to ta lamkiyi, ko ma̱n ilgwai nikdasow to liki balanwo kune ta̱ lamigo ta̱ lamki a kimau ka̱ lamti wugo ka lamtiyi. Ilgon a hulkiso, so tu lamti niɗa, ka̱la̱ ka̱la̱ ko gwaigwai na̱ gwasi, kokko na̱ ka̱ngwa̱i a tulit wu, ma̱li gonwo sabo na wul an ka̱n ata̱ lamki ma̱li gonwo ta̱na̱ yentigo kiyo ilgon nikɗa ka̱n ata̱ lamki, a'a, kune tate gibbo gwa̱wu ta̱ dla bomtiso ta̱ba̱ yeniu, <noise> to a gonwo ta̱ bokik an ten wul an tikɗa saita̱ tesut gibbo mipa̱ kume ta̱ te sut gibbo wu ilgwai ta̱ bi, ilgwai ta̱ yeni tet ɗeba̱llu abi yekkan ta̱ yeni a gibboso to amma gonwo ko bi a hottiso <noise> a gonwo tuntes deba̱lli tayise ilgon nikɗaso. Kimau abi ka̱ bokit an tetɗe ilgon nikɗe so akume ata̱ tesutwu ata̱ yeniwu a ilgwai ta yeni a ɗeba̱lso yek ba̱llucha nikcha to ka̱ga̱ mus gwisiu niɗa, to amm nla lami ni ten kili balan wonti ata̱ntu niɗa wonti gwai a laki har aka̱ lamla balanwo, ta̱ntu nida wonti, gwai a lak aka ge kili balanwu, to amma kili balanwo gwa̱iɗepa̱wa̱i ta̱ ba̱lki tamti ko yenti tak haptiu niɗa̱.